أكيد في مدينتي أنا أعتقد يعني إن الشخص العادي ينفق حوالي تقريباً من ثلاثين لخمسين دينار أسبوعياً على الطعام، يعني متلاً ممكن حوالي مئة وعشرين متلاً لمئتين دينار شهرياً هدا يعني برضه بفرق العملة.